ஒரு வெற்றிடத்தை உறிஞ்சுவது காற்றழுத்தத்தில். உள்ள வேறுபாட்டால் ஏற்படுகிறது மின் மோட்டார். பெரும்பாலும் உலகளாவிய மோட்டார் மூலம். இயக்கப்படும் விசிறி இயந்திரத்தின் உள்ளே. அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது வளிமண்டல. அழுத்தம் பின்னர் காற்றை கம்பளத்தின் வழியாக. மற்றும் முனைக்குள் தள்ளுகிறது எனவே தூசி. உண்மையில் பையில் தள்ளப்படுகிறது.